نعم، أستطيع السباحة وركوب الدراجات. تعلمت السباحة تقريباً في سن الثمانية، واستغرقت حوالي شهرين لأتعلمها بشكل جيد. أما ركوب الدراجات تعلمت في سن السابعة، واستغرقت الأمر مني أيضاً شهر. تقريباً، كانت تجارب ممتعة.